Mi nattay, mi fuɗɗa wancugo, mi fuɗɗa raarugo, ko mi heɓa goɗɗe kare ɗe himɓe jooɗinoo ɓe to wuro ngo, ko mi heɓa gonde hunde nde tariiki.